Karazagna lasopy soupe chinoizy, soupe p. poisson, lasopy silamangagny, lasopy˂hasitation˃lasopy Tamatavy lasopy ny avimonà, tegna malaza aminay agny tegna tsara, lasopy tongotra aomby na lasopy pédaly ozy zahay avy avarabaratra agny